Dib yeede innineni wontunen bines bisan kas galti bines ak yani gal baharia sun dum aminen innini yani gof maedan naf isa sun yani mal bisan sooda yani hinqar qara naf isa sun qul qulesa duub tanaf akani yani dib yette yani innin bines dandee bisan sun kas survive vu ama bere baharia sun.